Oyi lo oma dɛmu zɛrɛ zɛrɛ Bangladɛsi ya a lo nɛ aya ca pakistan na, donke to fuoa dɛso anian pakistan ma ɛnde pantine ,Oyayi di'ora mɛ ,mu were ya'a fe'eni, fe'ere nicoza wo, mɛɛ porobilɛm yi mana to deso ɲa yi wa kereye bedeso ma do'oa abun ma mana bangladɛsi a we peyi mitena.